<hesitation> Arande heɓu ko ngimanta, ndemboo keɓa keɓa melodi ma ɗum jowanta jimol ngol, ta heɓi sey njoɗoɗa mbinnda liriks ma, mbinnda jimiiji ma aayaaji ɗen ɗe pati mbinnda ɗe, ta winndi sey ngara njoɗoɗa sey ngaɗa rekodin maaje, ngaɗa praktisi.